سلام عليكم يا أخ- أخويا معليش نسقسيك راهو أنا مرانيش من هذه البلاصه وأول مره نجي ليها. معليش تجولي ولا توريلي وين جاي مركز تع الشرطه بش نروح له لخاطر مرانيش نعرفه منين جاي حبب توريلي ولا اذا تنجم توصلني انت يا بروحك.